عشان <noise> تنزل برنامج على تلفونك تروح البلاي ستور او الاب ستور تجوف شنو الي نوع التطبيق او البرنامج الي تبي تنزله تدوره بعدين لما تطق عليه بتلقى انه في دايما حبة مكتوب عليها تنزيل او انستال بس تطقها وبعدين بينزل لك